Албатта, ҳамаи сагҳо метавонанд бо одамон муносибати хуб дошта бошанд. Ин аз тарбия, аз он муҳите, ки онҳо тарбия меёбанд, вобастагӣ дорад. Агар сагҳо барои ҷанг омода карда бошанд, онҳо доимо хашмгинанд.